ha lallai kan ang gulai kan tiwe wurai mbai genyedei indandai inyoronga intwi pelendi yi kiya a kulou yi ning peleni, peleni kuma yi ning yi nye yiru yi nyiya wuyau, pelendi i ning pelendi tu yi chwato buri yi ning peleni sosai sosai ti dayai tu lallai kai ningi yi kurani min lallai yi pisu a lai, yi ya pisinu a gwei nuwai, iya pisini kuma a <hesitation> sma bu kanga daban, yi pisu sma yirwa kuma a gwei yiri, yi ning peleni ti dayai, tu kuma yi chwato bur dong, ding peleni tina boyi no bu kinga yaka, kalamanga cika ko basinseni kulou pma ka peleni pna bur rwengu nuwau, to yiko peleni yiri ya yito, minko ko kulou inya kasi, kulo kuno sindiseni no rweni nuwa, ka ner chwi ma ce, maya wure di kingi burdo bayan malanwe jangi maimako ma sinsei ma dadima cika yadda kun cegu parko ma da dima ko kuma ko ma pu watugu buruw a wura ko ma wata bama sinse a cudu nuwei ma ningu pelendi tu dayau tu chwatamnoi A renkuna kan pir bogomni kai ren kina in nang gulai ga ting ko ga yirtin koi, ka twitwi yika mwa ko wei, ce wei kin lallai mi mwa in ang gula do in ko toh, in ang gula do yin ko ito <hesitation> ka twitwi yo kobu don ne, kanu yir tin ce twi lallai ito cewei kin, kai to wo ai kuma ko ko na maninga nyina ma ninga nyina wei kaga na ninga kuni kaga a chwatange a chwatang pwi, dacike mwi mwa inde yir ti dayai ban saya ko, kaga a chwatang pwi, to amma yo ner wu kin dama sombu do cei, ka ba tibak ba sissei kuloi yi <hesitation> kapna cika ko bur ba de pelendi kurang burui, ba de pelendi ti ya puwei na chwati bagonyoi, na ning kanacha, gwala bu ma ka wunoni tibak ba dungna pwi yitwi ti peleni ywa tina ti twi, to amma tenyeu kama wuno wura cika ko kama ba ma kin kamba, ma sinsei a maninga peleni tu chwatamnoi, chwato bago mmai dingin pung ka ar kasinsei kulo kinkangu cewei kin <hesitation> wane yi sinseni lallai yi ninga tadi nyina yi ninga tadi nyina se bade tadi wima cika wiyo ma ninga to kaga teng kaga ce din ce dina, a chwata yo har yo mwa de gaure, kaga a ywa no ninga <hesitation> no je gauri yi ti mi ince twi a ninga ampani, to amma ner wukin sombu po, don tono mi kan lanwe gulai toti mi inning bayan in dandai inyoronga. kankwe in pu psiu mi wunu ne, in wune ban ding cudu kiyai, kan ding cudu pnai yi ningu pelendu ti dayai twi chwato bur dingin punge ba kwara bukunga bu gori yir wa a ka benga pna mwa in nuwe pelendi a bongo baba wane a cegu nyina a cegu nyina to ace lallai tu cegu ka twiti nya wei kaga bwiya wuna yikomwasi a de nindo gaure yitono, kance dwidi bwi wei yo mwa a de nindo gaure yitono, yo toti cika yo ner wiya iya kasi yito yi kasi min duk kulo kma sissei miriu ma ninga pelendi ti dayai ti babwiya ba deri, ko chwigu nyino ma kanu ma chegu chew, se bakwara buna tina bakwara yir wa kuma a sonyiro cewe kin kai innu baba wane pa a pusu kulou gati cegii gati cegii to ace kama cewei yirti dayai ba bwiya dero a nindi ampani yitono wei ma je riba yitono ba bwiya wuna dero pun ba ar gauri yitono no ningo ampani yitono, amma yo ner wu kangi yo sombu po kinyo tibak kayo psu a kulou ya tu gwalaman yo ka ner chwigu nyinou wei ka kulo kwi ku bongo nyine wei ba ce, ba ce yir pusi yei, bace yirti dabu a dwiyei, toh naya kasi yito no kasi kama sindisei kulou ma de pelendi tuno je we gaure bwabwiya wu goro mo ba de batilanga teng, ner wu nang tibu nugu dwi chei mwasi deroi tilano nindo ampani yitono kaga teng to amma yito tibak mer ner psiu yito <hesitation> majamwa wura ai kama janwa wura koh ma ba ma sinsei ba ce ce di dayai ka don ma cece di dayai ne ma dacike ma janwo wurei eh tina jor di ma janwa eh makogu mapu koh a mer =e ma danda ma da dima mana ko ma chudu nuwa dwi